aninn woan took taa shida duniaa kasjirtii kasaa fuud anan yedeen. dulmaa fudaa dulmaan tuun maan enaan dulman tuun woan hakii abatoko dogortee, duub malanin dulmaa taan dorg naam wolbaa woan issa wakatii issatii dargetaa akdansaa dargetaa inamanen akanan akdansa gamadaan, olee bulaa.dulmaa achii fudaa.